Zaho ty raha hitako mapiavaky amboa amy piso io zane. Piso io naho haligne mahatr-mahatrea le maha-mahatreo ty masony. Fa oamboa io ko zane ty ahatreavako i amboa io anorony, ty oriny ka zane ty henjane mandray fofony malakilaky. Zay zane ty ihavahan'ereo roa sy ty tsy itovizany, ty ahafantarako aze